Ma përpara kisha hangër darkë për mëngjes se sa mëngjes për darkë. Mëngjesin kom qef me hangër t’ron’ se mëngjesi t’man për ton ditën. Nëse kisha hangër mëngjesin për darkë atëhere isha ni si elefant krejt natën. Po nëse kisha hangër darkën për mëngjes, <hesitation> isha ni nashta ma e lehtë ton ditën se darka hahët e leht’ edhe ma kish përpunu trupi ma thjeshtë.